Mandeha an-tongotra no tiako fa ilay mihazakazaka izaho mora sempotra kely izay mantsy dia ny mandeha an-tongotra milamindamina ny ahy no mety aminà, sady mijery tanàna no maka rivodrivotra